ס'איז דא אלע מיני קליידער. ס'איז דא קליידער אן ערמל. ס'איז דא מער פשוטערע קליידער פאר יעדן טאג. נאכדעם איז דא עלעגאנטע קליידער פא ספעציעלע אווענט, אדער אפילו גאר שיינע טייערע קליידער, וואס דאס איז למשל אויך פאר א חתונה. און קינדערישע קליידער, עלטערע קליידער. יעדער נוצט זייער קלייד פאר זייער געברויך.